күлкің түссе сәулесі жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау
күндей ажарың гүлдей ғажабым сен данасың дарасың
қатты таңданба мына жалғанда менікі ғанасың
сан сарсаңға кейде салсам да естен таңсам да сүймеймін демедің
сол мінезіңді мен бір өзіңді жақсы көремін
күнім сен сөнбеші сөнбеші сөне көрмеші
күлкіңнің түссе сәулесі жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау
күнім сен сөнбеші сөнбеші сөне көрмеші
күлкіңнің түссе сәулесі жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау
тәттім нәзігім қақтың қазығын сен үзілмес үмітім
үні сезімнің нұрлы көзіңнің жанымды менің жылытты
тілдескенде біз гүл кештерде сырлар көшкенде жүректен жүрекке
сен күлген кезде серпілген лезде тастайды лекте
күнім сен сөнбеші сөнбеші сөне көрмеші
күлкіңнің түссе сәулесі жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау
күнім сен сөнбеші сөнбеші сөне көрмеші
күлкіңнің түссе сәулесі жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада таңғы тоғыз
жаңалықтар
студияда таңғы жаңалықтармен жандос сейдаллин
оралда тараздық алаяқтар ұсталды
олар бірнеше адамды алдап кеткені жөнінде тұрғындардан он тоғызыншы шілде күні арыз келіп түскен
келесі күні жалдамалы пәтерден отыз алты жасар ер адам отыз бес жасар әйел және жиырма үш жасар қыз қолға түсті
үшеуі де сығандар олар пәтер аралап бал сатып алуды ұсынған сосын сенгіш адамдарды байқап бал ашып дұға қайтаратынын айтты
олардың барлық алтын бұйымдарын газетке орап салып тек ұзақ уақыт өткеннен кейін ашуын өтінген ораманы ашқан кезде алтын бұйымдар жоқ болды
ііі күдіктілерден айғақ заттар тәркіленді алтын бұйымдар иелеріне қайтарылады
қазіргі кезде қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің екі бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде
алматыда электронды самокатшыны көлік қағып кетті
оқиға кеше алмалы ауданында сейфуллин шевченко көшелерінің қиылысында болды деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
алматы қалалық полиция департаменті хабарлағандай қазіргі уақытта оқиғаны тергеуге алмалы аудандық полиция басқармасы әкімшілік тәжірибе жасағының қызметкерлері кіріскен
самокатты басқарып келе жатқан ер адам медициналық мекемеге жеткізілді оған алғашқы медициналық көмек көрсетілген
жол көлік оқиғасының мән жайын полицейлер анықтап жатыр міндетті түрде сот медицина сараптамасы тағайындалады
алынған дене жарақатының ауырлығы анықталады деп хабарлады алматы полиция департаментінде
елімізде жеті жиырма жиырма бес бағдарламасының жұмысы қарқынды жұмыс істеуде
бүгінгі күнде бағдарлама аясында тоғыз мың үш жүз жиырма екі өтініш мақұлданды
ал жалпы келіп түскен өтініштер саны он бес мың жеті жүз алпыс төртті құрап отыр
бұл туралы қазақстан ұлттық банкінің баспасөз қызметі хабарлады
ұлттық банк таратқан мәліметке сәйкес жеті жиырма жиырма бес бағдарламасын іске асыру аясында
екі мың он тоғызыншы жылғы жиырма екінші шілдедегі жағдай бойынша қарыз алуға жүз жетпіс жеті де сегіз миллиард теңге сомасында он бес мың жеті жүз алпыс төрт өтініш қабылданды
оның ішінде жүз жеті де екі миллиард теңге сомасына қарыз беруге тоғыз мың үш жүз жиырма екі өтініш мақұлданды
астана велокомандасы италияда өтетін көпкүндігіне қатысады деп жазды проспортс кизет
жиырма төрті мен жиырма сегізінші шілде аралығында өтетін аталған жарысқа қазақстаннан қатысатын команда құрамында давидия балерини жандос бейжігітов евгений гедиш дмитрий грустев
данил фамених юрий натаров ионес грегард спортшылар бар
ал әзірге осы келесі жаңалықтар легімен бір сағаттан кейін таныс боласыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз алты градус ыстық нұр сұлтанда жауын жауады плюс жиырма алты градус
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
сен жазғы жарық түнде жылы самал болып естің
мен естімеген мүлде жұп жұмсақ ләззат күй кештім
ең нәзік сезім болып ең бақытты кезім болып
болса да кең жүрек мейлі сен ұқсап елжіретпейді ешкім
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
түн қара шашың сенің тұнғиық қою қалың
күн от сезімім менің күйдіріп жіберер бәрін
мұң үнсіз сырымыз бірімізбен біріміз
тілдескен кезде алыстан түндерде тілсіз табысқан жаным
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін оу
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін оу
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали және бүгін бізде қонақта қарсы алыңыздар қанат үмбетов
қайырлы таң қанат аға қалыңыз қалай қайырлы таң жақсы
мен жоқ ыыы сендер жұмыста емессіңдер ортада шамшырақ
соны елестетіп дегеннен қорқатын болдық қой жасұлан
жұмыстың жанында қонақ үй бар
сөйтіп елестетіп амандасшы қанатпен
і білмеймін ұят болатын шығар таң атпай жасұлан аға кешке амандасайыншы өзім
қанат көш келдің қош көрдік
бізде тыңдармандардың ішінен бір қыз жазыпты түсімде қанат үмбетов жұлдыз фм ге қонақ болып келіпті деп көріп едім дейді бүгін сіз қанат үмбетов келеді дегенге таңғалып отырмын дейді
бағана жаке сен айтқан кезде мен де таңғалдым
сен осындай түстер көріп пе едің
енді ол қызға аян беріп тұрған шығар енді өзім жұлдыз фм ге келетінімді кеше түнде ғана білдім шынымды айтайын
і бүгін мен тақырыпты сұрадым ғой достарыңызбен не үшін араласпай кеттіңіз деген тақырып екен соған қанатты шақырайықшы деп
көп орын алған шығар ондай оқиға
ерлан орынбасаровты шақырайық дегенбіз
болды ма жалпы өмірде әйтеуір бір
әрине болды ондай достар жалпы мынау адам баласы болғаннан кейін осы өмірде жүре бергеннен кейін көре береді екенсің ғой сен біреуді дос деп ойлайсың
иә болмаса біреу сені дос деп ойлайды сен оның көңілінен шықпай қаласың или ол сенің көңіліңнен шықпай қалады
сөйтіп сөйтіп өзі адам өмірден адам өзі өмірден дос табады екен де өмірде жоғалтады екен мен соған көзім жетті сондай оқиғалар болды
бірақ і өзіңіз араласпай кеткен сағынатын араласқыңыз келетін адамдар бар ма достар
а жоқ ондай жоқ құдай сақтасын мен өзім араласқым келетін жақсы көретін жалпы сағынатын достарыммен мен ұрыспауға тырысамын мхм
мәссаған мынандай хат маған да келсе ғой
кейін келетін шығар мен біраз жетістікке жетіп жатсам алла қаласа
екінші мейрамбек дейді түһ күшті ғой иә
иә сондай мейрамбек сияқты ағаңа
қанат аға ы қалай болды денсаулығыңыз
денсаулық жақсы аллаға шүкір бәрі
алдында бір концертте ііі ауырып қалған едіңіз кішкене иә
ақсаңдап жүр ғой әлі иә сол аяқ қой
аллаға шүкір бәрі жақсы қазір жаймендеп жаймендеп жүріп жатырмыз
тәй тәй басып келе жатырсың ба тәй тәй басып
алдық алдық құдайға шүкір рахмет
ассалаумағалейкум қанат мырза қош келдіңіз дейді
қанат сізге рахмет ән таңдай аласыз дейді
қанаттың і әндерін ііі жастар гитарамен ы айтып талай отырыста қыздарды сындырды ғой
бізді талай сындырған
ы қылықты екен деген хат келіпті
а қылықты екен дейді сені
енді білмеймін ғой адам өзінің қылығын өзі көріп отқан адам біледі ғой
хасан рахмет келесі хаттарды оқиық енді
қанат алакөлде концертте дастаннан деп бір ән і арнасаң ауылға бармағалы көп болды ау ауылды сағындым дейді
алакөлде концертте дейді иә құдай қаласа осының отызы
осы айдың отызы күні құдай қаласа алакөлде концерт әлия екеуіміздің концертіміз мхм
сонда ол гастрольдік сапар ма одан кейін қайда барасыздар
осы биылдыққа бірінші рет гастрольді бастайын деп тұрмыз ол алакөлден бастайын деп тұрмыз
әлде демалуға барып концерт беріп кетейін дедің бе жоқ ол жағы да бар ммм ол жағы да бар
ііі бір демалыс орынның қожайыны шақырған сияқты ғой әлде
қожайынын наоброт біз шақырыватырмыз концертке келіңіз деп
а болашақты иә иә
қанат нағыз талант қой дейді түһ әндері керемет дейді қанат ғажап
мәссаған кім жазып отыр мына хаттың
хасан ба түһ хасан қойсай
әндері керемет дейді
егер қазір сен белгілі өзіңе белгілі бір себептермен ренжітіп алған достарың болса солар тыңдап отырған болса не айтар едің
енді жалпы енді мен белгілі себептермен ренжітіп алған достарым болса егер олар тыңдап отырса мен әрине кешірім сұраймын
бірақ енді мен адамды себепсізден себепсіз ренжітпеуге тырысамын өз басым
ыыы мен адаммен қай кезде ренжісемін ы одан бір кемшіліктерін көріп иә болмаса мені алдап тұрғанын көрсем мен сол кезде ренжісемін
дейін мен әркіммен барып ренжісіп біреумен ұрысып ондай жаға жыртысатын адам емеспін
жалпы менің мінезім ондай емес мхм
қыз достарың бар ғой бар көп қыз достарым да көп
қанаттың дауысындай керемет жүрекпен айтады дейді көкшеден сәлем қахаңа дейді ой рахмет
бірінші сыныптан бері араласатын жандостарым асхат руслан аман болсын әрдайым менің қуанышымда қайғымда да қасымда дейді
ақтөбеге қашан келесіз қанат мырза
ақтөбеге барамыз құдай қаласа осы биыл алла жазса осы қыркүйек айынан бастап осы қазақстанымыздың барлық өңірлерін араласақ па деп отырмыз өзімізде ой бар құдай қаласа
әлия екеуің иә
сүйікті етші әні орындамайды ма ол жерде
енді халық сұрап жатса онда өзім жоқ жеке орындауымда жоқ
іхі енді халықтың сұрауы енді онда орындауға тырысамыз іхі
қанат үмбетов таңғы шоуда достар жалғастырамыз
таңғы шоу
жүрекке байлап асқақ арманым
жасаған елге жақсы амалдарың
жандары жайсаң жақсы адамдарым
тағдыр жолында танысқандарым
жалған өмірде жарысқандарым
қалжыңдап иық қағысқандарым
қандастарым ауылдастарым құрдастарым дәуір қосқаным
тіршілік деп бауыр басқаным
мен сіздерді жақсы көремін
қариялар қалың дастаным
алаулаған жалын жастарым
әпкелерім қарындастарым мен сіздерді жақсы көремін
асқар тау әкем анашым жаным
ақылшы аға дара шыңдарым
жаныма жалау жанашырларым
қандастарым ауылдастарым құрдастарым дәуір қосқаным
тіршілік деп бауыр басқаным
мен сіздерді жақсы көремін
қариялар қалың дастаным
алаулаған жалын жастарым
әпкелерім қарындастарым мен сіздерді жақсы көремін
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
не деген күлкі құдайым ау менің де сіз сияқты күлгім келеді деген хат
мәссаған қанат аға ау күшті күлесіз ғой
кімнен үйрендіңіз тоқтар серіковтен
мына жерде тоқтар серіковтің шәкірті ғой тамаша деп жатыр
жаке ассалаумағалейкум қанат қай жердің күйеу баласы екен дейді
оны айтпай ақ қойсам болашақта бәрін айтамын өзім уақыты келеді
а әлі болған жоқсың ғой жоқ болғанмын
ассалаумағалейкум қалайсыздар қайырлы таң дейді томпи о томпи асаба
неге күшті барып қайттық қой шардараға күшті шомылып қайттық бірақ бірде бір сурет жоқ вспышка жанбай қалыпты
барып келдіңдер ме барып келдік қой барып қайтып келдік
қанат ассалаумағалейкум бағдаулет мырза әлі күнге сіздің әндеріңіздің сөзін жазады ма дейді
жоқ ііі қазіргі таңда ііі орындап жүрген әндердің сөзін ол жазып жүрген жоқ
бірақ ііі бахоштың осы бір жазған әні бар ми жетпейді деген
сол тақырыптағы ән құдай қаласа иә
жоқ әлі шыққан жоқ сөзін жазып қойдық ән әуені бар
бүгін тұсауы кесіледі ғой бізде жоқ бүгін біздер дуэттер болады
жаңа әндер ғой иә иә жаңа әндер
қайырлы таң жұлдыз фм қанат мырза әндері өте керемет шығармашылық табыстар тілеймін бізді жақсы әндермен қуанта беріңізші дейді
өзіміздің жетісайдан болса мақта теріп өскен бала екен ғой алла қолдап жүрсін бауырым дейді әумин әумин
әлиядан басқа әншімен дуэт айту ойда бар ма қыздардың ішінен дейді жоқ
айтпақшы осы нәрсені сұрайыншы неге
ііі келісім шарт бар ма әлде жоқ ешқандай әлия екеуіміздің арамызда бір келісім шарт ештеңе жоқ
енді жалпы өзім ііі осы әлиямен жалпы өнерді дуэтті бастағаннан кейін ы әндеріміз халыққа өтіп жатқаннан кейін мен өзімде де бір іштей не жоқ
енді анау қызбен айтып иә болмаса мына қызбен айтып қайта қайта ол дуэт айта бергім келмейді шын
өмірде де осындай тұрақтысыз ба иә
қанат өтірік айта алмайды соны мен айтып отқанмын ғой иә
өмірде қандай тұрақты екенімді білмеймін бірақ тұрақты болуға тырысамын
қаншалықты жиі счет төлейсіз
көп төлемеймін иә көрдік
негізі дейді дұрыс дейді ыыы бақыт тыныштықты жақсы көреді дегендей тіл көзден қорқатын болар
отбасы туралы көп айта бермейтіні дейді дұрыс
бақдәулет әлі күнге сіздердің әндеріңіздің сөздерін жазады ма дейді
неге олай қойды екен сұрақты
жоқ жаңа алдында жазбайтын еді ғой іхі мүмкін енді қазір жазып кеткен
жоқ ол бақдәулет арыстан деген өзіміздің өнердегі бауырымыз өзіміздің ініміз
ыыы енді оған да берілетін әндер бар ғой бірақ і дегенмен қазір соңғы кезде беріп жүрген әндердің көбісін жаза алмайатыр
не болыпты ол кісіге
енді оның шабытына не болғанын білмеймін сол шабытына келін әсер етіп жүр ау
бәрі жақсы ма екен отбасылық өмірде білмеймін
жақында бір сұхбатыңды көріп ыыы кәдімгі мен енді ыыы өнерде мына сахнада радиода теле арналарда емес
өмірде білетін қанатты мен көріп мен енді қатты таңғалған жоқпын себебі мен енді өмірдегі қанатты білмемін ғой енді құдайға шүкір
ыыы ал бірақ сұхбатыңды көріп сені өмірде танымайтын адамдар біраз таңғалып жатыр екен мәссаған
сондай шыншыл екен бәрін айтып тастады деген сияқты бұрыннан сондай ма едің
әлде уақыт өте келе тәжірибе жинай келе
жоқ жаке жалпы мен өзім ыыы баяғыдан өзі сондай шындықты айтқанды жақсы көремін
мен бір жерге барып өтірік барып ыыы
барып өтірік біреуді мақтай алмаймын шын мәнінде иә болмаса біреу туралы өтірік айта алмаймын
менің өзімде ойымда не тұр мен соны айтамын болды
иә одан кейін бәрі қанат жүр анау жаққа барамыз десе иә деп солармен кетіп қалатын адам емес екенсің
ы себебі мына әнші былай
дуэтке адал екенсіз махаббатқа шығар дейді
дуэтке адал екенсің махаббатқа шығар дейді ме
бұл адал деген сөзге күліп отырған жоқ
сенің айтқаныңа күліп отырмын жаке
өнерде араласатын достырыңыз көп пе қай әншілермен жиі кездесіп тұрасыз кіммен төбелестіңіз дейді
өнерден бар ғой бауырларымыз бар жалпы енді әнші болғаннан кейін біз өзіміздің не болғаннан кейін барлығымен араласамын
барлығымен кім бар соның барлығымен араласамын
өнерде жүрген сен төбелесіп қалған адамдар болды ма бар ма аттарын атамай ақ қояйық енді бар
өнердегі адамдар төбелеспейді меніңше иә шығармашылық
жігіт болғаннан кейін ол өнер болсын басқа болсын басқа сала болсын енді жігіт болғаннан кейін енді айтады ғой
жігіттер көп пе өнерде әрине көп неге жоқ іхі
таңғы шоу қанат үмбетовпен
таңғы шоу
нұр толы көзіңнен жылылық сезінген
түндер де күндер де сені ойлап көз ілгенмін
сен соны сездің бе көзімнен өзімнен
сезімді қайтейін сезіне алмадың жүректі қайтейін өртендім жанбадым
көңілің сенбесе қош болғың ендеше адасқан арманым
сезімді қайтейін сезіне алмадың жүректі қайтейін өртендім жанбадым
көңілің сенбесе қош болғың ендеше адасқан арманым
басыма бағым болып білемін қонбайсың
өзіңді қинайсың мені де қимайсың
ал енді қош жаным бақытты болғайсың
сезімді қайтейін сезіне алмадың жүректі қайтейін өртендім жанбадым
көңілің сенбесе қош болғың ендеше адасқан арманым
сезімді қайтейін сезіне алмадың жүректі қайтейін өртендім жанбадым
көңілің сенбесе қош болғың ендеше адасқан арманым
сезімді қайтейін сезіне алмадың жүректі қайтейін өртендім жанбадым
көңілің сенбесе қош болғың ендеше адасқан арманым
сезімді қайтейін сезіне алмадың жүректі қайтейін өртендім жанбадым
көңілің сенбесе қош болғың ендеше адасқан арманым
көңілің сенбесе қош болғың ендеше адасқан арманым
жарнама
қайтарыңдар қайтарыңдар бұрынғыдай енді болмайды барлықтарыңыз үшін одан да көп шексіз әлеуметтік желілер
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде бар болғанда бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге және қорларды шексіз ауыстыру күн сайын
толығырақ теле екі нүкте кизетте теле екі үздік баға кепілі
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм де таңғы шоу
қанаттың мінезі шатақ қанаттың мінезі шатақ деген хаттар көп келіп жатыр да соны мен қайдан көріп жүр
бір елдің көзінше көрсетіп пе едің сондай бір жоқ құдай сақтасыншы ондай мен
неге і келісесің ғой енді көбісі саған айтып жатады мінезің шатақ мінезің шатақ журналисттер сұрақ қойып жатады неге өйтеді
енді оны не үшін өйтетінін білмеймін бірақ енді мен ондай адам емеспін мінезім шатақ болып қараптан қарап бір ұрыс шығарып бір төбелес шығаратын адам емеспін
мен өзім отқан жерімде отырған ортамда бір нәрсе ұнамай қалса мен сол нәрсені айтуға тырысамын
і сол ұнамай отқан адамның бетіне айтуға тырысамын
ыыы ертесіне бір артынан сөйлеп ондай емес сол жерде ұнамайтын нәрсесін қылығын болсын иә болмаса несін болса да бетіне айтып тастауға тырысамын
көңіліне тиеді деп қорықпайсыз ба оның
көңіліне тиетін адам бүйтіп отпайды
енді әрине енді мен де қараптан қарап отырып ы ұрыс шығармаймын ғой иә төбелес шығармаймын
енді бір уақыт келеді айтатын кез келеді деген сияқты ғой
бірақ енді ондай мінезім шатақ дейтіндей енді білмеймін
не ештеңе
болды тыныш отыр
қазір өзің кінәлі болып қаласың
ассалаумағалейкум қанат мырза әндеріңіз күшті тамаша сізге көп рахмет
биыл суға барып демалып үлгердіңіз бе жоқ әлі барған жоқпын
іхі ааа сезімді қайтейін әнін тыңдасам алғашқы қызым есіме түседі дейді іхі
ы томпиған түріңізге таңғаламын сізге арналап шабыттанды қыл қаламым қанат сынды ер азамат туа берсін әнменен жазып мәңгі жан жараны
бекер балаңның бауы берік болсын
осындай кезде жақсы
і қанат ассаламағалейкум уағалейкумассалям
амансыз ба аман аллаға шүкір
қандай жаңалықтарыңыз бар өй жаңалық көп айтайықшы ал
енді сол өнер адамда не жаңалық
әлиямен жазылған төрт әннің тұсауы кесіледі ма бүгін үш әннің тұсауы
і әлия екеуіміз енді біраз ән жазып тастадық дуэтпен
ііі жалпы жаңалық көп оның қайсібірін айта бересің сол өнер адамдарында сол ән жазу бейнебаян түсіру
ііі жалпы мынау халқымызға гастрольдік сапарлармен шығу осы астанадан алматы дуэттің концертін беру деген сияқты жоспарлар өте көп құдай қаласа
бәрі соның бәрі орындалып жатса алла жазса өздеріңізбен тағы да бір рет бөлісе жатармыз қаласа
қанат аға дуэттер шығып жатыр екен өзіңіздің жеке әндеріңіз і соңғысы мен сізерді жақсы көремін болды ма әлде одан кейін жазылды ма әндер
ыыы соңғысы мені сүйген жүрегіңнің дүрсілі деген ән болды
мені сүйген жүрегіңнің дүрсілі
бұл жерде енді рас болып тұр шынымен қанаттың мінезі шатақ екен
жоқ қойшы жаке өйтіп айтпашы құдай сақтасын
мен тартып алған жоқпын жалпы мен бұл әнді жолдасбектен екі мың он бестен бері сұрап жүрмін
мені сүйген жүрек ол ең алғаш жолдасбектің өзі шығармай тұрып ол әнді мен сұрап
берген жоқ мен бірақ жолдасбекке айттым эй жолдасик
бірақ мынаны мен түбі айтамын дедім ренжіме
эй деп айттың ғой эй жолдасик дедің ғой
жоқ наргиз саған кім айтып жүр қанаттың мінезі шатақ деп білмеймін шатақ емес сияқты мүлдем
мінезі шатақ болса эй жолдасик деп айтпайды ғой
сол қолды айтсаңызшы қолды
мінезі шатақ болса айтатын еді жолдасбек ыыы бауырым кешірші мен бұл әнді бәрі бір айтамын
жолдасбекке мен түр түрлі қылып айттым кешірші деп айттым вариантпен айттым ең соңында өзі берді осы концерт
концертімнің алдында енді сұрадым осындай ән керек болып тұр жалпы тематикада маған ұнайтын енді жалпы маған көп әндер ұнай бермейді шын мәнінде мхм
бір әнге мен ауырамын ба сол әнге мен өмірбақи ауырып өтіп кетемін болды
тағы кімнен ііі қандай ән сұрағыңыз келеді сіз айтқыңыз келетін
тартып алғың келетін әндер бар ма мысалға ой ондай тартып алатын әндер жетеді
көп қой жалпы қазіргі шығыватқан әндер
бір екеуін айтыңызшы
ы маған өзіме осы заман тобының анау қарақат көзім деген әні ұнайды сосын анау менің де бір жолым бар деген әндері ұнайды заман тобының
енді ол әнді мен құдай сақтасын тартып
ерген аға мен әсет ағаға айтып қою керек екен байқаңыз
былай дейді мінезі шатақ дейтін адамдар олар айта береді мен өзім көріп қасында болған адаммын көргеннен түсіндім қарапайым жігіт былайынша айтқанда сезімі бар жігіт дейді түһ түһ
ассалаумағалейкум қанат мырза қош келдіңіз дейді қош көрдік
ассалаумағалейкум о міне жаңа өсек басталды
қанат үмбетова жұлдыз фм де қонақта таңғы шоу жалғастырамыз
таңғы шоу
еркелеуші едің елігім деп маған ғана асылым
енді жүрміз көңіл бөлмей мұңға батып жасырын
егер мені сен түсінсең сен түсінсең жарқыным
сыйлар едім жер жаһанның жинап барлық асылын
өзіңді аңсап келгенімде қараттың ау мені жерге
сонша неге кінәладың кінәм бар ма менің сенде
өзіңді аңсап келгенімде қараттың ау мені жерге
сонша неге кінәладың кінәм бар ма менің сенде
жаз да кетіп күз де келді құстар қайтып барады
көп құстардың қанатынан мұң тамшысы тамады
бір бақытты іздеуменен іздеуменен әлі де
сені сүйген менің жаным менің жаным жаралы
өзіңді аңсап келгенімде қараттың ау мені жерге
сонша неге кінәладың кінәм бар ма менің сенде
өзіңді аңсап келгенімде қараттың ау мені жерге
сонша неге кінәладың кінәм бар ма менің сенде
өзіңді аңсап келгенімде қараттың ау мені жерге
сонша неге кінәладың кінәм бар ма менің сенде
өзіңді аңсап келгенімде қараттың ау мені жерге
сонша неге кінәладың кінәм бар ма менің сенде
таңғы шоу жұлдыз фм де
қанат қанат ау сіз ән айтып тұрғанда екі көзіңізді жұмасыз ғой сол кезде кімді ойлайсыз
махаббатымды ойлаймын
қаншасыншы білмеймін
сіздің екі әйеліңіз бар екен деген
мхм оған не дейсіз
енді жалпы өнер адамы болғаннан кейін өсек жүре береді ғой әзірге біреу екеу болса айтамын құдай қаласа
қанат аға мен сізді қатты жақсы көремін сізді он сегізі күні көрдім сыртыңыздан суретке түсейік деп айтуға ұялдым дейді түһ
ұялмаңыз барыңыз қанат ешқашан жоқ деп айтқан емес қыздарға
қарағандыға қашан келесіз дейді
келеміз құдай қаласа қазақстанның барлық өңірлерін аралаймыз құдай қаласа осы қыркүйек айынан бастап
кәдімгідей жоспар құрылып қойды ма енді мысалы мына күні мына қалаға барамыз деген
енді құрылады құдай қаласа
іхі қай жаққа дейін барайын деп жатырсыздар
батыстан бастайтын шығармыз енді алакөлден бастаймыз құдай қаласа гастроль деп айтуға болмайды ол жерде бір ақ концерт береміз
одан кейін қайтадан алматыға өзіміздің үйге қайтамыз
енді бірақ бір апталап он күндеп жиырма күндеп жүретін гастрольдік сапарлар осы батыс өңірінен одан кейін мына солтүстік өңірі бар
ауыл аймақтар бар жалпы сол жақтың бәрін аралаймыз құдай
енді көп әншілер айтып жатады ондай концерттерде ыыы өзін ақтамайды деп
жолы бар жолы бар анау бар мынау бар демеуші кім
кімге ұқсайды десем тоқтар ағамыздың тәрбиесі екен ғой дейді
концертте бір демеуші іздеген адам емеспін осы күнге дейін бір концерт құрайын мен демеуші болайық деп білмеймін енді
өз жүрген жүрісіміз де өзі ақтап шығады деп ойлаймын мен мхм
і қанат аға саламатсыз ба дейді әндерің ішінде өзіңізге қай ән қатты ұнайды барлық ән ұнайды
республика сарайында концерт берердің алдында алтынордадан өткен жерде гаи ұстап еді ғой дейді сол гаи лерге билет бердің бе ақша бердің бе
телефон беріп кеттім
нөмірді ме телефоныңды ма
қанат аға сізді қаншалықты жиі танып жатады сол гаи қызметкерлері болсын көшеде болсын
әйтеуір осы танымалдылықтың бір пайдасы тиіп жатады ма өмірде тегін апарып тастау деген әрине
әрине ондай танымалдылықтың несі тиіп жатады енді қаншама гаи де істейтін қызметтегі ағаларымыз
кейде айтады әй қой сен өнер адамысың ғой сен асығып баратсың ғой деп кейде жібереді енді біреулер танымай жатады
ол танымай жатқандарға менің ешқандай ренжісім жоқ енді
хабарласып өйтіп тұрмайсыз ба олай жоқ анда хабарласып мында
жоқ ондай емеспін мен өзім біреуге звондап енді бір звондайтын кездер болады енді бір айтады ғой мынау бір ешқандай мүмкіншілік қалмағанда
і бірақ өзім шешіп кетуге тырысамын
мүмкіншілік қалмағанда көрдің бе мен саған айтамын ғой ешқашан айтпа ақша жоқ деп мүмкіншілік қалмағанда деп айт
келеміз құдай қаласа жалпы қазақстанның барлық өңірлерін аралағым келіп жүр шын мәнінде
і олай да бір көп болды гастрольге шықпағанға ы бір апта әрі кетсе бір он күнге гастрольге шығамыз қайтадан келеміз
негізі гастрольдің негізгі шын мәнінде ы таза рахаты
жиырма күндеп бір айлап кеткен гастрольдер ұнайды маған өзіме
күніге халықтың алдына шыға бергеннен кейін өзіңді бір анандай бір еркін ұстап халықпен бір күшті сөйлесіп жалпы мынау ішіңдегі эмоцияны шығарып қайтасың
гастрольді бітіріп келгеннен кейін қайда барасың
жоқ ондай емес гастрольді бітіріп келемін де гастрольге келемін үйге келемін де сумкамды тастаймын да менің бірінші баратын жерім студияға барамын
студияға барып өзімнің і болашақтағы әндерімізді тыңдап жалпы болшаққа жоспарларды құрып сөйтіп отырғанды жақсы көремін өзім студияда
жалпы көп уақытымды мен
бірінші келе салып үйге барып тастайсың
заттарымды тастап аламын әке шешемнің жағдайын білемін
мүлдем демалмайсыз ба сонда ауылға кетіп қалу деген
жоқ өзім жалпы өзім көп демала бергенді ұнатпаймын
ол демалыстың өзін сол мен өзім жүрген жерімде өзім демалыс жасап жүремін негізі
мәссаған жүрген жерде демалыс жасап жүруді
оны істей білу керек қой просто
тез үйренеміз ертең таңғы шоу болмайтын болса а ол әлі белгісіз ғой
сіздердің әндеріңізді сүйіп тыңдаймын әсіресе әлиямен айтқан дуэттер алла сізге ұзақ ғұмыр берсін әндеріңіз көбейе берсін
таңғы шоу достар қанат үмбетов бауырымызбен
таңғы шоу
жұлдыз фм
қимаймын сені қайтемін қалағаным
естелік болып қалады саған әнім
ұмытамын енді өзіңді амалым жоқ
кешірші саған қош деуге жарамадым
қош бол жаным тағдыр солай ұмыт мені
сені ұмыту болмас оңай сүйемін сені
бұл махаббатқа айтады кім өкпесін
жылама бәрібір жүректесің
тағы да атты көңілсіз суық таңым
көз алдымда тұр сүйкімді қылықтарың
көздерің қайда тұратын мөлдіреп
сүйемін сені соңғы рет ұмыт бәрін
қош бол жаным тағдыр солай ұмыт мені
сені ұмыту болмас оңай сүйемін сені
бұл махаббатқа айтады кім өкпесін
жылама бәрібір жүректесің
қош бол жаным тағдыр солай ұмыт мені
сені ұмыту болмас оңай сүйемін сені
бұл махаббатқа айтады кім өкпесін
жылама бәрібір жүректесің
эфирде таңғы шоу
жылама жүректесің қанат үмбетов таңғы шоуда қонақта
қанат осындай күлкіден айырмасын аман сау жүре
енді қанат аға осы жүректесің деген әннің ііі бейнебаянын осыдан қанша жыл бұрын шықты бір алты жеті жыл бұрын шықты ғой
сол кезде көріп өте қатты қызығатынмын өйткені жаңағы ішінде ойнайтын актерлердің барлығы өте танымал адамдар болды
енді сіздің бірінші бейнебаяныңыз иә егер қателеспесек
екінші бейнебаян
і жалпы кім таңдады ол актерлерді өзіміз таңдадық
жалпы өзім клипмейкер досым бар сардар асылов деген мхм сол кезде сол жігіт соның соны түсірді
і сценариін осы өнер қырандарындағы ануар деген бауырымыз жазды сценариін
і содан кейін ешқандай бір кастинг анау мынау болған жоқ
ы жалпы мен артурды өзім баяғыдан сол анау бір кинолардан көріп ұнатып жүретінмін
сөйтіп ойлап жүретінмін осы баламен құдай қаласа бір жақсы бір жұмыс жасасақ деп мхм сөйтіп бірінші артурға ұсыныс түсті
ы содан кейін тағы да домолнительно түскен актерлерді артурдың өзі қазір жүрген өзінің бауырлары тәуекел бар
қызды кім таңдады азиза деген
азизаны қателеспесем сол клипмейкер таңдады ғой деймін
клиптен кейін көрген адам емеспін ол қызды а
і өзіңіз танымайтын адамға бере салған сомаңыз қандай қомақты сомаңыз
білмеймін ол есімде жоқ мхм
ыыы жаным дейді фатима
берікті асқа шақырсай дейді кім біледі мүмкін шақырамыз
ассаламағалейкум қанат мырза уағалейкумассалям
не дейді әндеріңіздің арасында өз тағдырыңызға байланыстысы бар ма дейді бар

енді жалпы орындалып жүрген әндердің бәрі өзімізге қатысы бар ғой өзімнің жеке орындап жүрген әндерім де
ыыы мен сіздерді жақсы көремін деген ән содан кейін сезімді қайтейін бар мазаламайын бар жүректесің бар жалпы өзімнің әндерім менің
екі ән бір адамға арналғаны білініп тұрады
жүректесің деген де өте жаңағындай кішкене аяныштылау ән иә иә иә
сендер осы нұрболат абуллин екеуің бір тәтеге ғашық
ол екі мың он үште шықты ғой ол ән екі мың он үште енді ол кезде менің жасым нешеде болды жиырма жетіде болды ғой
әне тәте болды ғой енді ол
ол кезде тәте емес еді бірақ жас еді деп қойсаңызшы
қанат аға өнеріңіз өрге жүзе берсін өлеңдеріңіз күшті әлия әбікен әпке екеуіңіздің орындаған әндеріңіз өте керемет мен сіздің тыңдарманыңызбын дейді рахмет
ііі жүрек ііі жарнасын жазатын мәнді әндеріңіз дейді күшті
сәлеметсіздер ме нестройда істейтін ы әріптесіміз алиев құттыбайдың туған күні дейді нестрои қыз жігіттерінің атынан дейді құтты болсын
бейнебаян түсіріп жатсаңыз наргизді алыңызшы дейді
неге мен келмейтін шығармын енді қазіргі әндер
бейнебаяндарының бәрі аянышты ғой сол себепті кішкене бір күлетін бейнебаян көргісі келіп отыр ғой енді сол үшін наргизді шақырыңызшы деп отыр бейнебаянға а болды
жалпы айталасың ба режиссерға кастинг директорге ыыы клип түсіретін кезде осы қызды алайықшы деп
бұндай болып келмеймін анандай басқаша болып келемін
жоқ жалпы мен өзімнің жеке түскен клиптарыма мен ешқашан кастинг жасаған адам емеспін
мен өзім көріп жүріп ұнатып жүріп ойда жүріп мен бір актер жігітті көремін бе сол актер жігітті мен жай ішімнен оған да айтпаймын
ішімнен ойлап қоямын құдай қаласа егер бір болашақта клип түсіріп жатсақ мына жігіт бір түсуге жарайтындай жігіт екен деп
тура қызды да солай таңдаймын мхм клип түсіретін кезде айтамын сөйтіп
қанат еш жерде әкеңіз жайлы деректер жоқ екен әкеңіз жайлы айтып бере аласыз ба дейді
әкем жайлы әкем аллаға шүкір ыыы алпысыншы жылғы азамат
қазір үйде анамның қасында мхм аллаға шүкір бәрі жақсы
таңғы шоу қанат үмбетов бауырымызбен қазір мазаламайын әнін тыңдаңыздар одан кейін жаңалық жаңалықтан кейін қайта ораламыз
таңғы шоу
есіңе мені аларсың бағым алаңдап жүрген кезіңде мұңды
жалғаннан іздеп табарсың жаным жауапсыз қалған сезімдерімді
арналар саған әндерім дәйім бәріңе мұңды қалай айтайын
алдыңда сенің таза болайын